द बुन्ग्न थन्ग ब्ल कुकिन्ग् स्किल् जन्ग् तेक्नोलोजि बहैनने बरेइ गौकने इम्प्रुक् खलम्न है। द कुकिन्ग् स्किल् क जन्ग् तेक्नोलोजि बहैनने अरेबेअदि इम्प्रुक् खलम्न है जो। द्जे जन्ग मैब मन्छे कुखलम्न थन्ग ब्ल, सुन्ग्न थन्ग ब्ल, द <hesitation> केक् मन्छे बहैनने थन्ग ब्ल। द्जे जन्ग केक् क जित्य जन्ग ओबेनओ हौकने। द बेनि ओबेनओ जेरे <hesitation> केक् द मुन्न दगै, द्जे सन्ग् हित्नन्ग, द बे ओबेनओ सुन हनै लग-लग, बे औ जेरे द द्जे जोखम्नि, द्जे सन्ग् नि तेम्प्रेसर् नन्ग, बे तेम्प्रेसर् नि सबौ हित्क हनै जैअ, दो बे सन्ग् मिनित् नि तगै हनन्गन् बे मिनित् नि सबौ बे हन हैअ। तो जन्ग् बिदिन बहैनने है अरेबेअदि, द्जे जेरे द मैगोन्ग् थय्गोन्ग् जेरे जन्ग् न्ग्रि सुन्ग्न थन्ग ब्ल गेस् बहैनने, द गेस् सबौ बिदिन बे सन्ग् जोखम्नि फ्लमे, बे सन्ग्, फ्लमे के, <hesitation> बे सन्ग् हनन्ग, बे सबौ इऔ लिर्नै थैअ अरेबाइनने हैअ, तो बेकोर् रओ बहैनने जैअ अरेबेअदि।